كيف تدير طاسة شاهي؟ أول شي خد مية حطها في البراد أو غلاية أو كاتل أو أي شي يعني تغلي فيه المية، وبعد ما تغلي صب في الطاسة اللي تشرب فيها وحط كيس شاهي خليه يتنقع في المية السخونة <hesitation> من ثلاثة إلى خمسة دقايق، وبعدين تقدر تضيف له السكر أو الحليب واشربوا الشاهي.